<hesitation> لو خيروني بين إنه نمشي مكان نتغدا بروحي أو إنه نمشي لنحضر فيلم؟ أكيد كنت حنختار إنه نمشي نحضر فيلم بروحي، لأنه أحيانا نكون الشخص اللي معك مش نفس الدوق أو شي فتنزعج يعني وما تستمتعش بمشاهدة الفيلم، <hesitation> لكن الغدا ما نفضلش إني نمشي لوح- بروحي بالعكس يعني المشاركة ضرورية.